Yuvanga okau vite pegua perota pe ayuvanga va iporaa se jokogüi mbaeti ye iru va yuvanga va ayapo jare mbaeti jare mbaeti vi ajï mbate mbaeti ma tenonde rami ˂hesitation˃ ajï, ayapo erei ko mopeti yuvanga jaeko ayuvanga fütbo pe.